يوم أستيقظ سكان القرية أستجمعوا شجاعتهم وقالوا بدنا نستكشف هذه السفينة انها مرة مختلفة يوم دخلوا السفينة دزوها بالجهة الشرقية وجدوا داخلها كنوز وايد حلوة وحوريات وعالم كامل داخل السفينة جديشها كانت مميزة.